يلا بينا يا صاحبي نتمشى شوية كده ونعدي على مطعم البيتزا، فيه بيتزاية كده محتاج أخليك تجربها، عايز أخد رأيك فيها. أنا بحبها بس أنت شكلك هتحبها، وبالمرة برده نلعب ماتشين بلاستيشن <hesitation> ونروق الكلام.